اختار ان انا اكون فنان مشهور لان انا بحب الفن و بذات فن ال - اه <hesitation> الرسم و فا ان انا اكون فنانة مشهورة فى الرسم ان انا اوصل للناس الفكر دا, والطريقى دى وازاى يعبروا عن نفسهم من خلال الفن والرسم وفا دى حاجة هتخلينى ان اننا مبسوطة وعارفه اقدم اللى انا بحبه للناس